ngone mane nyawa duniaka wo hidup mane kawo jaga nanga akhlak nanga bicara nyawa maruka jo jo keika jo ririakika supaya nanga umur ikurutu.